Nijool ilobul mara éluw. Nang éli fubéén, jibajut mubaŋay sifirigo. Ēli fugéén bo boot galabéén, nuhayéén yo éhay, nutéék yo muyaséén, nuhayin yo éhay, nuŋayo ubang. Ējuhé élakoyito bu toon yayé éwato maat ékajéén, mat ékaan wanusaan, mat élowulo. Nak utébul nujoow usiil nucoho.